Pos yo prefieru de cozinal con azeiti d'oliva, porque l'azeiti d'oliva es güena pa cozinal a poca lumbri, ya que tien un puntu de humu mu baxu, i es rica en azius grasus sanus. La gordura animal, comu la manteca de guarru o la gordura de pollu, puei dal un gustu intesu i es güena palas frituras, peru tien mucha gordura saturá i colesterol, i essu no es güenu pala salú. Enque tamién es cosa de coltural porque assina hazemus tous.